Ekero mbwate obosibore mooono ntimogete nabo nkoimoka ng'endee ndore abasani mbakwanie nagenda nachia korora korigia nonye naaa ase eke eh emeremo eratoke ya ekobwatia ya rituko gekogera ndire oranyore naende rigo aki kende ruu mbwate ribaga nabo nkogenda nonye nyagetari ndore aba omonto oyo gose omosani orwarete aroro, chingaki chinyinge chiogo naende mono ntare nabo nkoenda nkwanie abairi, buna bono mbare bakoba ase atambe, moooo mo monyora mwasirirenari amatuko amange amange amange, nabo ogotara ng'oooora igo, kwagenda kwarora omo omo omoiri mwake mwagamba nario abanto mo mokoebana gekogera, etakeire mwakwanania ekere ekonyarekana ase eng'encho nonya gokora emeremo riiiiiiioka, otari koenda korora abamino ase bakare, nabo ekoba egasi enkong'u gekogera tokomanya ng'aki bagendererete korwa chingaki mwatiganete. Bono muna inche nabo ngotetanera buna engo ekero ntagete korigia obosemi korwa ase abairi aba abanene abanto abanene ae emiaka egere omonto agotebi nki obwenerete gokora ase otarakora. Buna bono oooomanye ekeroooo, otagete gokora gose mboremi obo. Gose igo otagete obotugi bono abanto aba bachingaki echiri ka ogochituguta bosa kogenda konywa ebintoooo biiii ebi ebinyugwa birasaria omobere, igo okorigi chingaki chiri kwanyorire chia beene, okogenda gokwania abairi, mo mo momanyerane ng'aki. bagendererete, egere nonye kende gwatagete gose gosaba nabo okogenda na omoiri agosumie ekero otabwati ase eng'encho ogochi kira abwo nyomba bosa, monto takomanya mochando obwate. Naki gekogera chingaki inche chiane eg mono, rigika chia ogo chituguta bosa, nabo okorora <hesitation> ooo osi osimeke nonye kende, nabo ogosimeka none na amatoke aya, nabo ogokora kende kio keragokonya athe eh ase chingaki chiria, chi rika chigosira bosa gekogera go chiasirire, nchikonyara koirana, tokonyara gochiirania magega. Bono naki abanto abange bagotakera ng'a omonto gobwate ribaga kora egento kia eng'encho, kera kegokoretera efaida asomu ase enkaa yago gose ase aye omonyene, gekogera okore ebinto bitari ebironge, ebigokosareri chigo chingaki naende, egosareri erieta, naendeeee bikoretere chingoma onye ekobetereri inye enye ego ekobetereria ekero mwagaetanire totebe na omonto, aye aye bono onyore okoumisire ase eng'encho ya chingaki chire obwa oto otabwati gento obwenerete gokora. Igo mbuya gotwara chingaki gwa chiareta efaida ase ore. Nchikoba chia koretere amang'ana ayande oo ataria maya, muna bono nabo ogokoba nonye na omwana gochia achie komanya abairi baria atamanyeti, naye kegera rero abana oranyore bakoooo mbamanyaini, onye noone na abamo bakonyiomana. Bono chinga'ki chiria nnn ninde free, na nkobwata omwana nimokobe nmotarie muna bono abana mbare, omwana aiboire iga bosongo tamanyeti noone echiro, tamanyetiiiii igini nonye na ase akogenda kogora egegento aiga bosongo, tamanyeti noone ogotamboka ebara, bono kobwate chingaki chiago chia bene, nabo okobwata omwana omotari omotebi igaa eke noo kegotoka. aa abana muna rero ebe ere bosongo yabeire enene, mwana tamaeti gotamboka noone ebara, nabo kwamoorokereria naki agotamboka, origereria moino origereria maate, oakikisha ebu ase mbuya are, omana gotamboka. Bono ebinto buna ebio omwaete tobwati ngaki aye oragende otarie omwana omoorokererie ng'aki ya ebinto bikoba nonye, naaa naye omonyene, ebinto mbiri bikogoetera otamanyeti bono kobwate chingaki chiago nabo ogotara kwarora ebinto ebigeni biarosiwe gwacha komanyia abande.